Da henoko hoe miara mandamy dia zao any anareo roa toy, da mba te hanontany aho hoe: akory zany ny nataonareo tamin'io dia io? Da toera tsy mahazatsy zany sa toera fa mahazatsy no nandehananareo?